Waaw garab na yëg mettit, parce que yeneen garab danga gis su ko goree daf dee génne meen, daf dee génne seen deret, deret bi comme nga xam ne comme bii mu ngi yëg mettit. Garab daf dee yëg mettit comme nit yi nu ñuy yëgee mettit kay.